<hesitation> mii ɓei ɓodai la, ga agbagyi n twukwo twu nnaje apma, zankwochi doho doho dohoyi wona pmai lo, hota myi ha dna n nanyi n hoi gbmanyi i yin, hota myi ha dna n fwuwa n ho gbmanyi yin, saide n zayi n wo che ho nba, nwo che ho bayi, nfwa za ho nufwa, kwasi ɓwuho ha wo, ge akwu, alo atashni, zaho ɓa fnyi na, zaha lo dna ɓon ho to ɓon za bayin, to fnyi na ange hoje dnalo, to kwo ɓa lasa, n fye ɓo knwu snu ngnwa ba, zaye zhni deye, zaye zhni deye, zankwochi apma nu n doi, nfwa, nkwo ɓo man ho gbmanyi, kwota zhni, nzhi, okwonu zhni ha woge a wna gowyi, awna fwapa, fwea dogyi, za knayi ta kpe fwa do gyi nwo gbmanyi yin, sai de fye mwa begye, to gbagyi za, kwo mii chige ngbagyi zhi, kwo bmyalo ya gyaje Yi kpege yi n napmai lo nnaje aba nyiɓo n naje kwu n na apmai n naje aba, kwo ɓa zhni ya ɓwa begye ya ɓwa sese n lafyiyai, ya da ɓoda n naje n bwugba ya shin knyi, ngbodo loi, ntunge nayi nnapmai lolo n najei, to ha gye za nan he owo da to nna pmai lomm, ndei n zan kwo chi ɓwa chi snuwoi snusnu, to wo n na pmai lo lo n ha ba amma oho nutakpe kwo wyi-i, osa nyi daɓo n sahoi nya twukwo daɓo, azaho ge ɓa ta zhni lon azaho ge ɓa zhni la to hoto si ɓon, ha gye sha bayi wun wun, ntunge, n ya dnawye yi ɓa gye n sa n na ɓe fyi a lu ball, ho ɓa gyeza n wo gnyi n bmyii wo ta genyi lo, wonu gnyi gnyi wo wuge ai zaye ta kpelu, zaye ta kpe lu, n na gna wo di dnaɓo n haiye waya n na gna na knwui, hota gye agbe gbeyin, to n man ge, oya gbagyi, oya twukwo da n ɓa lon knyi znu dnaye n kwo nyi, kwo aza n ɓala kazhi, n nazai n ɓa yeyelo, n nazai n ɓa kpelo, ɓa n nna pmai lo lo n yi, she yi ye ya gya pman n wonyi, ko ta ɓe n wulonu n sahoin N tunge, n fye ɓon za dnagbmai, osan nnyin hnyin ya la, ho ɓa gye awye laze, to fye kpe nwyii nu ge fye nzai lo, hota ye maji nayi hange to, ai woto gami maji gyi wyen, wuto gami nyagba gyiwyen, mmm, yi zhna dwuwa, n twukwo twu n naje ɓo kwo n zhi, nya sii, n na pan dawa yii, n na twu kwo da n ɓa shni nyi lolo nzhi, n tunge, na na pma nu, oha dwuwa ɓa lotnutn n zaye, zaga nya ɓa lo ndeye, to ho ɓa gye fye ɓwa sese n knwusnu n najei n twuge na, zankwochi wo ta kpe kwu wa ɓwa wu yein, n ha gyeza wo kpe kwu wo ye wo yei nu, n lai nu, oya zan kwo oya zan kwochi oya pma nu n doi, yi nya gbmi yan najei, ya wu yeye, nyi to ɓo kpaje apmaye, yita ɓwa yeye n najen, omii ɓoda nu nmii ɓo ɓe nchei